Naa ma naa kunu lawtu naa gangam ga tənu, kaka ga jaye naakan naa atu, naakan zəgər jaya ja ji nən, na jin ga ɗagu nən, naa miya ɗuwayi akɗa atu aa ɗaawa ja ɗalmayu, ja de nən ja ɗalmi, ja bənyi. Atu de bənu du nən aa banau naa gwadanu ma dlagwan gu kaarak. Kaaka, kaarak nan na ci ma kaa rak, iyu maa kaanak nən naa tau na de na ta tən kəle gəshi ga ancu bai na mbashi bana, wate ja jəbu naa dəvu ja ye ɗa gu wan nən, namu ma wa ɗalma dləgwan təku, iyu ma to wa ɗalme kəm amman iyu tən naa tau wam bai. To naa tau bai amman ja ya, ja ji naa ja nən, ja ji ja vəri pato, gaafan ja dlame buɗu, gaafan ja dlame arurrɗamu, gaafan ja yi ja maake akɗa, dək dai be ja ji naa ja ii ɗa gum waana tən nən ja jin ja maakayu ja ike gaggana ga gu se jan na ja ɗa yaaganaudin ja aa ɗa, aa pata pata tən jaji naa ja patan kam. Ja jin jo dlame viya ləka ii gumbak ɗagau amma iyu naa kalu am, ja ji na jan akshi a dlamau amman iyu naa kalau naa təfa bai, don na təfi am nən se naa lawan aɗa aa ngwa wənduwa ka naa vəgən ga ii kunu aam gu, wate akshi aa jiba gamau ga ma na kalau, iyu ma niyo naa kalu am gu. Akshi jinaaa dlaman naa zaagak shi. Xam du nda de wənduwan nən, nda nami kun ma kwa jin kwa təfe kumu am bi tən kwa təfu naa kun Mo akshi təfu bai, to nda lawan gu da da, təkak shi a a dlaman gara arami sol, iyu kuma təka ga aarami bai, nda ramau ma sutku ku kwa təfu naa kun kwa dlame na kaawa ii kunu am, amman dlame am bai don nən dlamu naa am nən təko gəri aa dlaman gara aarami sarral nda lawan du da ɗau. Nda lawan naa kun iiri tən, to ka dlamu papiyo yaye ka vəri bai dan gwanguraucin aa zəgi naa be aakunu, ka təfu naa ci am nən nda lawan du da təka ci. Ka ji ka dlame naa kaawa am ka den to nda ramo ma jayi dawa, ja ji dawa ganu nən ja bədlayi maaguno, ja bədlayi dada, ja den nda kiɗau, dək atu ye dada ka ramo ma gwaza nda de ja bədle nən ja kiɗau, maadango nda jin nda bədle ja da zi dawa dək jo kiɗau, ja aman kayak iiri tən dake patau gaskiya naa be waaci buutu, gususku ne dai naa bai ammaan lakwtu ja gangamin tən gas kiya ja dlamamu. Ja ji naa jan ja hətlayu, zare nda dlamu naa zəgəm nən, ja jin ja jiba kət angaaba nda sau. Kaji naaci pata kani nən ko kiɗayi gwadamu da pata, riduwo ka ngwe du nən kani ka bənyi ka kii. ɗak kaji naa ci patan kao buuka be ka dlame wənduwa bai ka ji kaji naa ci patan ka bayi du Gafan nda mbasu nakshi jaajin kwati, gafa nda mbasu nakshi dərən, ja jiba dlamo dai kaasən hana nda ni nda ɗawa ci nda ci nda wanyi ci ya nya bai gaaɗa kaa kaawa ci nda dauri ci ayam nən ka namu ma "to naa ya" ka təka dərən ci. "Aiya waane kaa ni bi ko". ka təka dərən ci. To dakerr ka rle da sunu. Ka deu nən wate ka dan nda nami ma "nda ɗawa kən kaa ni bai kaa ka ba naa abən. ka ba abən bai ka ba na kaawa. Ja ba na kaawa to daaci, ja kaawa ja nən janci nda tlatta ja bai da dlamu jaajin kwatl, ja dlamu dərən, tawanke nda təkau ja dlamu dən daaci ja tla nən mate lokacu ja yaarin ta tən ja kəma karak sosai wallai. <noise>